اللعبة اللي احب العبها مع اصحابي لعبة برا السالفة لانه كذا يعني مرة طاعتي اجواء حلوة للقعدة ونضحك من قلبنا ونصير كذا يعني، فيها كمان شوية تفكير انه نحاول نعرف مين وايش صار، فهي لعبة جميلة وتحمس بنفس الوقت.